हम अपने ज्यादो समय अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करेंगे। कहे की दोस्त के साथ बिताए हुए समय बहुत अच्छे होत हैं। पर कुछ समय के लिए ही होत है। जो परिवार के संग समय बितायो जात है। और हमेशा और जिंदगी के लिए बनजत है। हालाँकि जिंदगी की हर मोड़ पर हमें नए दोस्त मिलत रहन हैं। और उनके साथ संबंध, नई-नई यादें भी बनत रहई हैं। पर परिवार एक ही बार बनत है। और ऐ यादें भी एक ही ही बार बनत है। तो हम परिवार के साथ ज्यादा समय तक पसंद करेंगे।